<hesitation> ko iyo ore jnɨnchi martiyu te kile klavetearnchi taka taka ɨ́ɨ́n xile ɨ́ɨ́n o na kuu ye kumani nduyute <hesitation> ye na kuu ye lo con ganas janiso na kue lujua na <hesitation> na kijui'no ye nduyu naá, jnu ña'a, xi ñatu na nandɨ'ɨ.